BMW, Mercedes, Porsche, Bugatti, Audi, Seat, Opel i una tupa más d'ellas, enque paquí los cochis sonin los más antigus d'España.